Mandeha tongotro mazava hoazy, izôvy marô andeha iazakazaka zegny iska andeha zagny anô de oe iazakazaka fôgna? Aleo mande tongôhatra ai, aminjay mbô tsy reraka be satria anô kô hiazakazaka zegny fogna ami tany jiaby hombanô ani ai, de <hesitation> reraka anô avake de lasa tsisy varany anô tonga ami tany ombanao agny lasa reraka tsy mahavita ra tokony ataonô. Donc aleo fôgna mande tongotro kô fa mandeha. <noise>